जसने हमरा सझ बिहाना भात खेसहु । हमरा भातौवा मतरे खा के नही हतइ हमरा भातौवा मतरे खा के देही नही लग्तइ । हमरा बाडे पर्लइ बरियार हखे पर्लइ एकर सङे सङे हमार दोसर तिसर खाना दाना खाके हमरा यापन जिउव दौल बनवे पर्लइ दुख बिमारी हैने हखे भेलइ । ओकर सङे सङे हमार भातवा हैने कि ओकर सङे सङे हमरा दोसर खाना दाना खाके थपे सकबहु । जसने कि यब जोउक रोती हसइ, फफरिकी रोती हसइ, कोदो क रोति, गोहु सभ हसइ, मकाइ सभ हसइ, भटसु सभ हसइ । इतुरे मतरे हैने यको फेर्के बणै बहुते खलक खाना दाना सभ हमार जिउवा के दुख बिमारी नही पार के दहुल हख के हमार खाना दाना याको खलक सभ बणै उहे खानवा हमरा खाके यापना जिउवा बरियार बनवे सकबहु सभ ।